<noise> Mba azoko agnotania moa ia gny nanoratsy an'izao? <noise> Hanao avao moa? misy olo hafa ambadiky agny mpanoratsy fa am boky da igny avao nalainao? <noise>